نعم ممكن تحقيق السلام العالمي، لكن يحتاج ج-جهود كبيرة من الجميع، أول شي لازم يكون في حوار وتفاهم بين الدول والشعوب، عشان يتجاوز الخلا-الخلافات، كمان التعليم يلعب دور مهم في نشر ثقافة السلام، وتعزيز التعايش بين الثقافات بعدين من المهم معالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية، لإن الفقر والظلم ممكن يخلق توترات.